לְוַצִ'יפָה לִי כַּנְצַנ בִּאֲנִי גַ'אִי נְכוּן פִיהָ סַיֵא בְּלַא שַק הִי הַלְוַצִ'יפָה לִי קַתְטַלֵב אִתְעָאמַל מַעַ אֶלְתְפַּاصִיל אֶלְדַקִיקַה בִּשְקְל מֻסְתַמֵר וְעָמַל רוּטִינִי מֻמְל, מִתְלָא אֶלְעֻמַל פִּי מַג'אַל אֶלְמֻחַאסְבַּאת וְאוֹ אֵי לוַצִ'יפָה קַתְטַלֵב דִּקָּה עַלִיַה וְתַרְקִיז טַווִיל עַל אֶלְאָרְקַאם וְאֶלְבַּיַאנַאת אֶלְמֻעַקַּדַה לִאֲנִי שַׁخְṣ מֻבְדַע וּמַקַּנְקַדֵרְש נִתְעַיַּש מַעַ אֶלרוּטִין לְפַתְרַה טַווִילָה פָּאֲעְתַקֵד אֲנַא הַאדְ לוַצִ'יפָה מַא גַ'דִיש תַנְסַבְנִי.